والله أنا شخصيا أفضل التخييم وسط الطبيعة الخلابة، <hesitation> أولا عشان الجو في الطبيعة يعطيني راحة نفسية بعيد عن ضوضاء، والزحمة، ثانيا الجلسة تحت النجوم مع صوت الهواء، والطيور شيء ما يتكرر، أما الفندق الفخم صح مريح، بس الطبيعة <hesitation> فيها جو آخر، وما أقدر أقاومه، وكمان <hesitation> فيها تأمل أكثر وتغيير للنفسية أكثر.